ما أظن في يوم من الأيام الآلات بتملك مشاعر مثل البشر <hesitation> المشاعر عند البشر مرتبطة بالعقل والجسم والتجارب الشخصية، والآلات حتى لو صارت ذكية، <hesitation> فهي تظل تشتغل على أساس برمجة ومنطق، ما عندها أحاسيس حقيقية. ممكن الآلات تتعلم كيف تقلد المشاعر أو تتفاعل مع الناس، <hesitation> لكن ما راح تحس مثل الإنسان. مشاعرنا معقدة وتتأثر بالذكريات، والتجارب، والبيئة، هالشيء صعب يطبق على الآلات.